Agoda ava nonoada roa’va agodada a’anana christmas badinana. ai femli boudadai gegana roa’va vanua. gegana roa’va uanua nai gegou roa’va. igou in’oku inagu boubou roa’va. Inoku ai christmas n aero agona ena nonoa na a’anana badinana ai va’au va’au da mai paura da kau dada bou dadai ai ge holidadday roa’va, ai bou mai nai ai vigara uanua. uigana vi mia noku ai nagu nagu da kai na dadai. eda sia. uraurame da vu au kau. auda vu kau. vasisi da eda v’ei ago. A’adina ounanai agoda christmas da ago dada ava nonadaroa. Ai. vigana aonanai a’ananai ai boogi da. boogi da ago dada edam ai. a’anana, agada gai, vanua da aodadai. ra’am dada. vanua da ra’au dada a’anai urame da vaisi da nobo’o ege ege eda vavai. Kama sia, a’anai ovia baga na eroo ena puru na ago nanaero unanai christmas noku ai, ai uanua na aonanai a’ananai ganu na group da a’adada four ai gemakanida roa’ve noku ai gesia roa’va team a’adada, ai team da foa, yellow. green. blue mai red. Mai nobo’oda ege ege ivavai roa’va a’adinai ounani christmas da a’va nonoa da roa’va ago dada. Vigana vanua nai aonanai a’ananai aida mai da. aua mai da eda sia ema ia gama nav ai vaivaia vuka a’anana anadi vu vavaia. vu vagaido, ia gavada isa vavaia be avea nai be a’a gava na vu vaia. Vi nagu nagu. vaisi da iada eda nagu nagu, urame da eda gana eda vahisi vahisi, geba da vi nagunida marau. bou main ai vigana abu kapea anai vi mia bobou noku ai. ai eda mai eda mia noku. aua mai. aida mai da ai eda sia ai vi guri guri at least a’ananai ai kau na kapea gebana ve ve nonoa roa’ve. Gebe nav e guri guri aine inoku eka vi ania roa’va kainurinanai noku ai vesia emu isa’aku da abuda, ia gana be ai vogana. Ai vabuga na emai roa’va a’anana ai eda boogi. ai eda live band eh eda stereo a’adina a’ada ai urame ge gana roa’ve, eurame da vaisi da igana boubou roa’va. Vigana boubou vigana inoku ai abuda a’a vigana a’a boogi da abudada vigana vi boogi ko ai kerere na a’anana ai vai ‘aku da gemai roa’va. kaina ororo da urame dada eda vai’aku a’anana ai at least naida femli da a’ananai ai iava gou gou iava boubou vavaina gemai roa’va a’ananai geraro’a’va vigana kau da i’idada vi vai’aku veniada a’anana nonoa na vigavaria eh gaga na vigavaria eh. a’ananai iada ima dadai ao dadai ai gera roa’va. da vi koida, da ima koida a’ananai ima kerere ounanai, kamasa, christmas na a’ananai holiday nona. Badinana. femli da boudadai, aunty/uncle brother/sister bou dadai eda gana vanuana. Nagunaguda. geba da eka ananai, kau da ege ege eda geda gava ounanai eda kore kapea nagunaguna ega na roa’ua ounanai agona a’anana ago nonoa na. Agoda boudada voisanidia, holiday da bou dada christmas na emai roa’va anana kauda boudadai gerau gaga gesia roa’va ai isa gana uanua na a'ananai ai ra’au na ago nana ai isai ega isa’aku da vavai dada isa vavai da, ko ai naida urame ounanai ai isia roa’va ai vaisi da eda mai. Ai a’a vaisi da ege dada ia da ero holiday da gemai ainida roa’va inoku ai ira’a gaga roa’va. ai isia roa’va ai isa vaisi ema ago nana ai emaive ka holiday va aonanai. Inoku ai igana roa’va vigana vi vea kam eh viga na vi nobo’o eh. Nan e’u nobo’o momoai na a’anana, urame da osi di ive’au roa’va. ive’av boubou. vi ve’au vegana. a’a ve’avi reisi da ago dada a’anana, line nou iava roa’va, spoon da age main ai aonanai iugani da roa’va.